Ae onwawan on hauta horemon ha duniyaru pat ngam walako on wawata waɗugo to'on wati horemon <hesitation> on'etta ngaigu, hallenɗe, ndina ha berɗe mon sai onjoɗa jam